Suni jatai iniri nu sa’ari in, kundari sa’ari in, kundari sa’ari in pastel kuu se’e luliri jenaii, taka se’e tíjaniri, se’eri ña’anú jenai, kuniri sa’ari pero tuu ntia sta’a nuri jaa sari sua sani ioo ín nayiu staii nuuri chii jata’aii iniri skuntaari sa’ari yua sa’a sari in pastel xii in pan, xii ín naun cosa vixii luli jaa kasa’a ña’a kaajini ja kaa sa’aun, kuniri kuntari sa’ari suni pero pues tuu kuu, tuu ntia sta’a nuuri te tu kuu sari.